Kitap anyor ruando itaune kokaiamishe, konekeamishe iunkei sokonmyo ruanda nekararani akiru kotilil porta nguung'i. Iunkei iuskei iilkei akii chop kitandet kokararaniti inde sitisiek chetilileni, ichut kitanda anyun iruu iruu saisyek karipu saisyek tisap ana ko loo yoo ngokakochang'a kapsa ko saisyek sisit. Lakini saisyek loo, akoi tisap yoo kokararani sing'et sing'et karon komie, akitau iai kasisyek kuuk komie. Koka ruanda ngiruu eng saisyek chechang'i kokonin iruu komie kokonin kapwatik, <hesitation> nging'et ko kararanen kapwatutik kuuki ing'et ikase ile kararan porta yakeru saisyek chechang ko ruanda inyee komache iruu saisyek loo akoi saisyek tisa ing'et.